<noise> Ndaambafo anaa nkyirmbafo a wͻaba no mmpɛ awensɛm no nsuae, na afei wonnhu no dɛ ͻyɛ adzepa bi osiandɛ wonnyim tsetse mpanyinsɛm. Wonnyim kasa a no mu dͻ, <noise> afei wonnyim kasasu ahorow a ͻboa na ͻma kasa yɛ dɛw no. Ntsi sɛ erekyerɛ hͻn adze wͻ awensɛm mu koraa mpo a na hͻn bo efuw. <noise> Hͻn kasaa yɛ traa dɛmara ntsi ͻmmboa hͻn wͻ hͻn adzesua mu koraa.